نحب السلاطه مشويه، السلاطه مشويه <hesitation> أكله خفيفه وتنجم تعملها فيسا فيسا دوب ما- ت- تشوي <hesitation> شويه <hesitation> فلفل <hesitation> شويه طماطم و <hesitation> تخلطهم ببعضهم، تنجم تقصهم بال-السكينه كيما تنجم ترحيهم، في الحالتين فيسا فيسا مايشدوش برشا وقت، يعجبوني ديما مع الخبز، خاصة يبدا الخبز سخون <hesitation> يشبع ومفيد خاطر <hesitation> هي خضرا.